<noise> Somary <noise> sarotsarotsy avo igny ka. Laha anao zany tafita amin'igny tafiakatsy am dinga manaraky dafa naman'gny tafita anao zay satria laha mahavita an'igny da anao zany anisan'ny mafy. <noise>